Amin'ny ankapobeny <noise> zegny misy olo roa mifankatia <hesitation> nifanaiky hiaraka zany hoe efa vita fomba- fomba amam-panao jiaby makasika <noise> fanambadiana ary tsisy ôlo nanery zare ai fô sitrapon'jare niaraka de izy amin'jay ô natao ny fomba <hesitation> resaka fanambadiana ary vory take ny fianakavianan'ny <noise> avy ankila sy ny ankila manaiky hoe hifanambady zare fa tsy ifa- tsy ijangajanga eky amin'olo hafa fô zare zegny isan'ny olo hoe hifanaiky hifankatia de zay. <laughs>